Fulla nafata ko ko tappude huunde. Aɗa waawi tappude huunde mbele wayno poonti naata e leggal malla e njamndi. Aɗa waawi kadi tappude huunde mbele ne moorlo walla helde huunde.